Aretin'alika <noise> fahita matetiky koahy e. Misy jonjo, <noise> de misy. Jonjo io zany feno baibay vatany iny. De misy koa mangilingily manabobo volony regny zay. De misy fotoa koa lafa manahaky any, mandehandeha amy rano regny rozy, de misy bay tombondrozy io. Zay zao ro fihitako matetiky zay. <noise> Misy koa haromota.